Io violent io manko sahala amy gny gitara, misy cordes izy igny. Da gny cordes igny amizay, igny gny sotosotomy gny tahony sy fagnodakodahan'anazy igny, au lieu de tagna zany, ratsa-tagna manahaky gitara io gny miasa, gn'anazy gny tahony raha igny isotosotoman'anazy ka magneno.